<noise> <hesitation> Nɇ kö, <hesitation> köö ba ‘néé’ my kuyy tii e kuiina jö, mý kuy tii tⱥⱥ e jö e lo xǿǿ, jöto ere kiéra kiä’ kö mó lloo kiela’ jó kö’ ere kiera erelɇ jmý’ kiä’na jmý’ kie ‘nyy’ jöto da tóó’ ä, jöto kie jö kie’ jóó’ ba re kiera la’ kö, kiela’ jóó <noise> re kiera, jää kiela’ jóó’ re kiera kiä’ mý jñóó kö’, kiä’ my sopa ta é kie’ náá’ ka fy xa.